Ny mofo tiako ataoko sakafo amin'y atoandro ndraika dia raha misafidy aho dia aleoko ny mofo salady mazava ho azy. Mofo salady mba hitanao hoe mba mety ahavoky anao manko iny. Raha salady fotsiny zany moa ka raha gasy be io tsy raha ahavoky anao zany. Fa tonga dia ilay raha mahavoky io no hanina. Dia aleoko zany misafidy mofo salady raha izaho manokana.